Rarin̈y zen̈y, an̈aty jery vônaloan̈y karàha ohatra en̈ao mandeha amy fitsaran̈a àby ren̈y ohatra <hesitation> mahazo rarin̈y olo araiky kô koa izy mahazo ny fahamarin̈ana karàha nisy raha tsy nanjary nataon̈y zen̈y na ny nisy raha tsara nataon̈y zen̈y raha niendrikendrehan'olo zen̈y: izy nan̈ano raha karàha ty na karàha ty avy amy zay fitsaran̈a izy nahazo: ha nin̈any ny marin̈a.